Hen zem de ga̱ ma̱an ma̱an nye ga̱fe tun ga̱ yool lasual na̱ hen zem nye ma̱an ga̱ ma̱an de ga̱n man pe, ama nd'in pe ga̱ fe hen ɗe tong ma̱an i, hen ma̱an de ga̱n ma̱an pet ga̱ yil ga̱sampe, hen dok pet niet yil nɗe na̱ ho, hen ma̱an nda̱ pe nɗin yil men ɓak n africa, amma pehok nok yi nong nyit na̱ puur gafe ƙiak na̱ zem, nie ga̱fe koom wan hen ta̱ de ga̱n ma̱an pega̱fe hen zem hok, nɗiin pega̱fe hen zem de ga̱n ma̱an ga̱me a isreal, isreal nɗe na̱ ho, jerusalem ta̱, nie ga̱fe nɗiin tarihi ga̱fe muk yil ga̱mai, ga̱fe ma̱ yil ma̱ man, ma̱ ƙeleng i, yanda ga̱fe nɗe kuma hen nɗe npin naan hen karanta ndiin <hesitation> <noise> bible, kwal nie yat da̱ ga̱fe naan niap isreal, yat ga̱fe muop nda̱ gwen shin gwen ga̱nang har muop da̱ la yezu i, hen zem de ga̱n ma̱an ɗe hen na pe hok i, hen la na ga̱ yit na̱ hen tong nan zak ga̱fe bi ga̱fe nɗe nɗiin bible nɗe na̱ o, bi hok hen na ni zak, pe nɗe diwai ga̱fe muop dok ɓa̱an hanga̱ɗe di npehok muop swa <hesitation> muop shin gwen ga̱nang, muop wat hanga̱ɗe ga̱ zoom ma̱gafe muop gok. Muop kat soki. hen zem de ga̱n na pe hok, ga̱shir yezu ga̱fe muop ɗe tong kwal i, muop da̱ pa̱men aram ma̱ga̱fe muop tong ma̱en itong yok muop da̱ kwal muop yi aa nɗe, hen zem de ga̱n na pe hok, henla na pe hok, ƙiak na̱ tong pia puur, nda̱ ɗem ga̱de jap pe ga̱fe muop nɗe ɗi npe hok, ga̱fe pe na̱ muop ni a pe ga̱ ƙioklok, ama muop ƙoom, hen zem dega̱n na pe hok ga̱ yit na̱ hen la kat dama de ga̱n ma̱an pe ɗe na̱, naan ƙiak na̱ tong pia puur, ɗe hen na i ga̱ yit na̱ zak, ɗe hen wa i da̱ tem ga̱ pa̱e na̱ ga̱fe hen hen na bi kaza biga̱fe hen dok shie jap nni npe bishie makaranta, hen na ga̱yit na̱, hen ma̱an nɗi pehok hen ma̱an da̱ na, ga̱vel pe ga̱fe hen zem de ga̱n ma̱an. hen zen de ga̱n ma̱an <hesitation> pe ga̱ bi usa i, hen karanta nɗin history muop yada ga̱fe pe nɗe na̱ dok nɗe, shini na̱, muop koom dip de ga̱n maa ƙo nnang ga̱yil, hen zem de ga̱n ma̱an pehok, ƙo nda̱ niak pa̱na̱ lada̱ la kat nda̱ dama de ga̱n ma̱an niak ga̱sampe. gaskiya hen zem de ga̱n ma̱an ɗi ɗe hen na pe hok i ga̱ yit na̱, akwai nasara ga̱fe muop dok hoom men ɓak n nigeria, england ta̱, akwai pe jap pe ga̱fe hen la kat dama de ga̱n ma̱an niak hen zem de ga̱n ma̱an pehok ɗe hen na i Especially de ga̱n ma̱an ɓa̱en ball nold trafford, hen la ma̱an pe nɗe na̱ ho tong ni muop ni a nɗin pe ga̱ fe gurum ƙek ga̱ tep ɗe tong gam i ɗe muop ga̱ twoot i de ga̱n ma̱en ba̱ll, hen zem de ga̱n ma̱an pe hok, la kat dama de ga̱n ma̱an niak npe ga̱bi jap pe ga̱bi pa na̱, hen rang ga̱ pe ƙiak na̱ tong pia puur de ga̱n ma ko bi ma̱ ga̱ yil, ƙiak na̱ tong pia, tong kat koom bi na̱ hen rang ga̱ fe hen mma, gok, tong gok ba ɓe kat hen la kat dama de ga̱n ma̱an pe, jap pe ga̱ fe hen wun muop na̱ ho, hen rang ga̱ fe a la bi ga̱ fe hen tong kwal ta̱ ka pe ga̱ fe hen zem de ga̱n ma̱an. ko da ike, hen dok ma̱an pe ga̱ bi gana nda̱ <hesitation> kenya hen na muop n africa ama hen zem bi na̱ de ga̱n pet ga̱sampe ɗe hen na ɗem ga̱de pe ga̱ fe muop ɗong i especilly hen ma̱an njerusalem. ma̱an jesusalem, ma̱an jesusalem, man a de ga̱ fe muop tong yong hen a ga̱n da̱ title ba, <hesitation> a de ga̱ fe ɗe hen na pehok i, a de ga̱ fe ɗe hen man pe ga̱ fe muop dok la yezu, nbetlahem nɗe na̱ ɗe hen ma̱an i ɗe hen na nazareth hok i ɗe hen na pe hok i ta̱ ɗong, la ba ɓak, muop la da̱ tal nie na̱ hen ɗe karanta bible i hen kwal hen i oo hen na pe ɗe no, hen na pe no hen na pe no, hen ma hen tong man ni, nɗin pe hok.